La dikia duga roz nugate loi chede next nisyin arroz gati raka chawgalo lor guix next seiti lo depues jalo ba llu gax lolletu pelo wwiankalo dika nisa gun gunxe ladiki lanlli gon chinis kwanlo netu kaxwexex arroz gati chilalantui gon tu arroz ba tux verdura loi tu an zanahoria lei kalbex ne dallinli loi kingalo arroz wa lo llux nisa lox sinki kara verdura wa lo la onxe consume chula la kon su wwa rroz no xnia loi kin na rroz lo kutu yu xunex yu xigax le xitu loi albalo lo llixu per yon kwidad te lo zikan nis chenox to loi wen gaxex